بفضل أعيش بمركب على البحرأ لإني بحب المية كتير كتير، بحب <hesitation> اللون الأزرق بحب السما الصافية، بحب <hesitation> بحب أشوف الماية مرة حواليا أحب كل هذه الأشياء، أحب هذا الهدوء مع حب الضوضاء.